دراسة الرياضيات مهمة جدا مو بس لانها مادة اساسية في كثير من المجالات. لكن لانها تعلمنا طرق التفكير والتحليل المنطقي. الرياضيات تساعد في تنمية المهارات حل المشكلات. اللي هي مهارة مهمة في الحياة اليومية. وفي العمل. يعني لو كنت تتعامل مع المال أو تحسب الوجت أو حتى تتخذ قرارات يومية. الرياضيات تلعب دور كبير فيها.